कार गाडी पॉयली मुन चलो काशी दिस्ता। जिथून सग्ल्यान फामिलिक घेण धोवपाक वच कोशेण दिस्ता। पुण आमगेर कार गाडी ना।